Kwa mkitu kubengi tuwa tanji, tuvu wangasilea kutibengi. Kie mwibengi, kubengi ya kai kiela. Kubengi ya kai kiela, njua kiela, njua yusenda. Kusa panongati tuwa afika mudangata au. Tuwiza tuwa manyagwambu kubengi, kulugutua njiela, au njua yasendia. Ndena mana njua afunguli ya kaunti ya kubengi. Ndengu kuwegeza kidogo kidogo. Mkakata ziunga uyu hiki. Wandaunu udi nishida njiela yu. Mayo kasende uyu hiki. Inamana na mfino kuwele wangi bengi. Mkata hii ya kujiwegezi yela kidogo kidogo. Adimana hakuti i- bengi. Umutuwa hiki yelu kubengi. Badae uyu senda kailingi. Mguli nishidu, mayo kasende. Gusi nishidu. Ndela yu kutunzafushi kwenye. Chipato chino wapato yutumbu kiza. Chipato chino wapato yutumbu kiza. Kukuika kano kano kano Ndewa wapato yu shidu mayo kafumia. Gusi nishida. Wendele kuika vio. Kwenye ngezige merezi kufuwa. Umayiku munganda. Gabanuku hilo hilo munganda. Yusugutari. Ilazimu madama nijua situtia. Mgonyakatu olendi zampirushi. Kongiwa wadola tayalu. Uchitachanutu punguja. Idofa udu na panini. Iyeri ukubingi. Ngiru kube kumomenta si menoti <noise> na ndutu tamani kukalachi chimoataya utaya ukenataya wailisha ko beki ngati kutunzie mpi kufaida ya akoye mkola uliwafungulia kaunti anemvino na weni mfano alipo jilani wane nawe ninga tia umkopo wa kubenki wamchuzi kwasababu aeleseni mkopo kubenki badi kusendi kubenki <noise> hali nola zizonje kapelanga zile nashetani sijui ngamatumizi ya koemkola anyi lakini baada ya manda <noise> amaziliela zisho si malengo nawaombile <noise> kala kusichonsile che matokeo yakwe na mkuki nandaa, yampokani chai nikua nsha anza kuchunda nemo kuloli mane ya mkopu kubenki kusemana managewakoko maji tese mkolo matesi famili yakupoki nanda yamwii ya ikaka kwi kumsi iviyalo kunumalimanga kusii niyanechi tuombi chani monupamba na hali si chachu kwakukupu benki, maana huku benki hakupo kaanga mang'anda mengi nani akupoki andu mikala kwi aya wapangi chumba i yeli yakulipi kodi yafumianga kwi. Yani bori wai karabelu kuku hapana mkuloloi i yela nja kuku benki zi sina manufaa yoose naona zaidi zaidi yaku ndichi mugogoro siliku yane.